Teleskuup vai sääne suur, suur pikksilm, timä suurõndas niimudu, et sääl ummaq suurõq suurõndusklaasiq seeh ja noidõga sis suurõndõdas noid. Nigu prilliq, a pall'o vägevämbäq. Noid taivakihhi näet sis noidõgaq häste kavvõndahe.